Allor 'o ricordo di infanzia preferito. Ij penz ca 'o ricordo d'infanzia preferito mij è, quann ero piccirill, <hesitation> ma proprio piccirill assaje, 'e primm ann 'e vita, ceh i primi cinque anni dove ci ricordiamo. Dove iniziamo ad avere i ricordi. M'arricord ca tutt, tutt, tutt 'e pomeriggi quann fratm turnav d' 'a scola, iss è chiù gruoss 'e me, turnav d' 'a scol e ij ero ancor creatur. <hesitation> Si mettev a pazzià cu me, infatti simm molto legat e m'arricord ca s' mettev stis n'terr a panz all'aria e ij m'assettav ngopp 'a panza soja e con i pollici facev, facev 'o motociclista. Ess cu 'a vocc facev brum brum e ij m'immaginav ca ero nu motociclista e facevo a destra e a sinistra. Insomma chest è nu ricordo bellissimo, a ci sono tanti altri. N'atu ricordo bellissimo per esempio, quann ero piccirill jev a Santa Maria 'e Castelabate cu 'e cumpagn meje. Ij là so cresciuto e teng bellissimi ricordi. M'arricordo ancora a quann cunuscett 'e 'e primm cumpagne meje jucann a nascondin. E là cunuscett uno dei meglio cumpagni meje che ancora oggi. <hesitation> E là so bei momenti pecchè sono sono un ricordo da creatur ca rimaneno tutt oggi, fann ancora parte, fann ancor parte d'o ricordo mij.